عشان تنظم عدد كبير من الكتب أول شي فرغ الرفوف وخذ فكرة عن الكتب اللي عندك بعدين قرر إذا تبغى ترتبها حسب النوع أو المؤلف أو الحجم استخدم حوامل أو صناديق لترتيب الكتب الصغيرة حاول تخلي الكتب الأكثر استخداماً لمكان سهل الوصول وبس